الأحسن طبعا أن أنا ألاقي الاحترام من الشخص اللي قدامي لان الشخص اللي قدامي لو بيحترمني و بيعاملني كويس وقتها أنا هحبه لكن لو شخص بيحبني بس لكن بيعاملني وحش وقتها أنا ممكن أكرهه فالحب وقتها مش هيكون ليه لازمة لكن الاحترام و المعاملة الكويسة بين البشر بتخلق بينهم الحب و المودة